. ere gẹ ẹkpọ nang na nam ọzṫm ẹrẹ ẹma ni ẹvọi ndida wa ọzim ẹ disk ada disk ada disk afa ano ara akpa ọdẹd ga ẹgbẹ nam nre ida bẹng ada ẹgọmọ afa ano ara akpa ogele ẹgbẹ nam nre ida ẹkpọ oz+m nwe bẹ ma ọvẹn ẹwọrọ ọsọm ubere ga emot ẹtọ uuẹmẹ ikpo ẹbani, ẹbani ẹma ni ẹvọi ndida so oz+m ere ga ẹkpọ ga ẹkpọ and ọzṫm ere jẹ ga ẹkpọ ga ẹkpọ ga ẹkpọ etoni uto ọzṫm nang na arre ma ga dong ikọbazi asom ara akpa ọbọk ara adṫma ibin wa ọzṫm so ama ọsọm ida ashi yẹ ẹmẹ ẹvọi ada ga ẹdudu nwẹ ara adida ọbọk ẹkpakpa mẹ egbanga ni ida <hesitation> ibin ezezeme mẹ ẹgbanga ni ida, ye ẹkpẹm ẹta wa ibin ẹ disk nwẹ mẹ ẹgbangani ida <hesitation> ẹgbẹ <hesitation> beng–beng ngọnọ ni nnẹ yẹnẹ ida wa ọvẹn jẹng ye ọbazi uzaga umo yẹ ere ga.

. emo ana ọzṫm anag kakang ẹnyi ye ni gbag–gbaga ma ajime ovẹn ye are jange ara ana ma ẹssẹ gangẹ ọzṫm nwẹ ẹgba ginang egbṫgbṫni ni ikọ akakẹ ọrọk ọzṫm ja ẹnẹp ma agagara adod arẹ ẹgọnọ yẹ agọnọ ọsọm ozṫm ẹwẹ ere anonbo yẹ arre ga akakẹ ẹdudu yẹ ọsọm ba arre ovẹn ẹgọgọnọ esang ẹdudu e kong ayẹnẹ ni ẹgọnọ yẹ agọno ọsọm ozṫm ma ẹnẹnẹp yẹ anang ara afọri asom ba asang edudu ẹ kong ga ntak odo anyi emo gbaga–gbaga ga adọn ma ga urun ma ga ọvẹn ejara ọvẹn ye emo ara ana ẹrẹ emo gbaga–gbaga ẹnyinyi ozṫm wa yẹ ẹgọnọ ọvẹn jeng yẹ ẹrẹ ẹma ẹnẹp nam nmi ngoro nsang nda ida ma wuwori wu unug uru uvẹmẹ ikpo ufu ubere ni ga emot ẹtọ mi bi yẹ ga ntak odo nam oz m nsang ma ga dọng ye nkukọ maybe ye nnunugo ada ọvẹn ozṫm afa ano nmi nsoro sẹ ẹwa uso ga ntak odo nam ọsọm ọzṫm ashi, nma ọsọm ọzṫm jẹ ashi nmi nsang nnẹ ozṫm egono ọvẹn ẹrẹ ẹnyi ni gbaga–gbaga ma ga ọven ẹ issẹ afia–am ma ga ovẹn edong ma ga ọvẹn ẹjara ọvẹn yẹ ọsọm ure uru una. . ne ẹmẹ ẹrimi yẹ ubere, ma nang nẹ nre jẹ kakung nri ndod ada <hesitation> ọvẹn edoro ọrọk jange kakung ara adod ara asẹnd abọni ara anyi ni ọzṫm, ozṫm ẹ jẹn erure bẹng nẹ nre nni ndofo kakung nra nri ngọmọ jẹu nsẹn ọvẹn nẹ ana mọ jẹ ano ẹwẹ ẹrẹ ara asang ada ni azṫne ga ọrọk ye nam nre jẹ ga edoro ẹwǫ ẹrẹ ẹrẹ nang na ọzṫm enyi ni ga dong je yẹ nam ma nọ afa ire jẹ ẹwẹ ẹrẹ ma nọ ọzṫm anyi ni ọvẹn egwugeu ga eyeng ọzẹng yẹ ọsọm mung ugọmọ una na ozṫm inyi ọsọm ẹbanẹ <noise> ma jẹn ẹsẹsẹn yẹ asẹn ọsọm ga ẹgbẹ ọsọm usang uda ida or una ọvẹn yẹ ẹkana mọ ufu uyẹnẹ jen yẹ asse ara asẹn mọ evono ozṫm ga jẹn ẹ ga ntak odo mẹ ẹmẹ ẹnọng ẹvọi una ọvẹn nwe yẹ odo unobo jẹ yẹ una ọvẹn ẹjara ọvẹn yẹ ẹma ọsọm ẹvọi una ọvẹn yẹ ẹnọbọ yẹ uru una erw nang na iko ọzṫm ẹnyi mọ nẹ eghṫno ye, ga agagara eto nẹ ebo mọ ashi ga nam nda jinang ma nọ nyẹnẹ mọ nnẹ ẹmẹn ọrọk nwẹ be gwud ere nang na ozṫm ga ntak odo agwagune. . ẹmẹm ọrọk bida aṫo bẹ ẹgbagba ekokobi mọ <hesitation> ere nang na ọvẹn yẹ ẹnọng ẹma emo ẹvọi ana ọvẹn ẹwa uso wa ne nam nse nyẹnẹ moutu eyeng ọzẹng jẹ ọzṫ m ere nang na ọgbọgọrọ yẹ ẹnọng ẹma mọ ẹvọi ẹgbṫno dọng, ọzṫm ere nang na uzod yẹ ẹma ọdak inna eto wa ne nam nyẹnẹ mọ ọvẹn nwẹ gbọgbọri gwud etuto.